Mʋ gboma tala yakʋtʋ tsi gboma lɛ mʋ kɔsida edigbo faa mɔlɛ namekele ɛsɛdi bʋa ɛvʋla agrɛ leso ɛkʋ wanɩ pete, pete, pete <hesitation> evʋnʋ ʋdzalɩ vla la kɔnatɛ ɛla kɔmɛ tanya dʋ ademɛbiamɛ gboma bi amɛ ʋnokoe bi amɛ evʋko kɛmɔkele ayɛ ne kɛmazɔ no kele kɔsidɛ edigboko nisi nekele kɔsida edigbo fʋa fʋadʋ alɛnɛ kakadʋ agrɛ kɛɔ, ɛkʋwanɩ talaka konasi kekelɛ dzakali gbɔyebese yevʋ kokele kɔsidɛfʋa, faa mʋ ʋsisʋ kamadʋ agrɛ bʋɛvlata evʋ namadza kele uinsemɛn mɔyafɔ timatine mɔya nyamadʋ fiadʋ agrɛ bʋakʋ akadʋ kamɛ takʋ tatɛkʋ wanɩ nada mɛ la afɔ nekelemʋ kɔsida edigbo dzakalita titiko mʋ dzakalivɛ kayɔ levie ekele mʋ kɔsidefigbo kɔsidɛfʋa mʋlɛ nagrɛ kakadʋkɛ lakʋ ɛkʋ wanɩ kanyama dʋ mɛ awʋ ɔziɛ nalɛta manekele ɛsɛdi mɛ alɛmʋ kɔsidɛ edigbo.